Nelaw ko barewut. Suma first nelaw su paasee jeex na. Lu si des yépp dama koy jàllarbi ko. Fajar bala ñuy ganaar gi di sab, fekk yewwu naa waaye duma génn. Lee-lee damay jóg ma jàppu, ma julli ñaari ràkka tëddaat bañ noddu fajar, salaatu ma door a jóg, jàppu julli, génn, kumaase bale hëtt di liggéey suma liggéey ba waxtu dem hàll jot walla ma dem si sama njaay mi. Lool laa dee def. Lum nàddi-nàddi war ngaa man a nelaw fukki waxtook juróom ñett sa yaram bi noppaliku, nga mun a xam ni nelaw nga. Waaye am na yoo xam ni soo si demee kumaase nelaw rekk bàyyiku nga xam ne am nga xalaati àdduna walla am na lu nekk si sa yaram. Am nga jafe-jafe yaram. Ñàkk nelaw moom foo ko gis yu bare rekk lool la. Aka moo am nelaw. Tay sa xel, bu jaxasoohee du la def dara si bëccëg, maa ngi toog da waxtaan ak yaw, duma jël benn xalaat foofu waaye su ma demee ba wéet rekk sama xel si lool lay nekk. Moo tax xalaat day yàq nelaw. Xalaat bu bari baaxul si bopp. Day yàq nelaw.